أعتجد إنى كنت بفظل الجدرة على التحكم في أحلامى، والسبب هو أن الأحلام تمثل جزء مهم في حياتنا بحيث تعكس مشاعرنا وأفكارنا ورغباتنا، إذا كان بإمكانى التحكم في أحلامي سأستطيع إستكشاف أفكراى بعمج أكبر وتجربة تجارب جديدة في عالم الأحلام، التحكم في أحلامى يعنى أنه يمكننى أستخدام تلك اللأحلام كوسيلة للأب-للإبداع والتفكير.